eniŋrieyǝ kɨ a kpɛɛ kɨle yɨ su lǝ̈ wǝǝ, oturu ŋlë a sɛ o lóo vo o kuŋ lä wɛlɛŋrǝ kwa., <hesitation> aɖɛ e le ri kǝ wɨ la kaamɨ lǝ̈ a láa kpɛɛ eniŋrie yǝ́ǝ fɨ lǝ̈. O lóo vo o kuŋ lä wɛlɛŋrǝ kpɛŋ kɨ e ci akpɛɛ eniŋrieyǝ kɨ yǝ fɨ lǝ̈.